Ny karazagna biby fantako miaina anaty rano ankoatran'ny laoka a dia: baleine a, dia <hesitation> ahorita a, dia <hesitation> sabatra a, dia <hesitation> amalogno. Izany no fantako miaina anaty rano ankoatran'ny laoka.